Tsy kiva io jiaby mahafinaritry satria misy ilay masiaka sady tsy maha- sady tsy magnaraka bekon'olo, misy ndraiky mahafinaritry. Namagna mahafinaritry.